Bogi bogi atatagani agurigurini. Aguriguri gosini veregauka anogiani gia gena namo mo garo au bene vaga kavagu, au bene gitagaugu, bene dukugu, gurigurina aveiani. Ekorini benamo mo garo gena gareva gareva garevana agauvei iagiani. Avaisi lagena karava aveiani. Karava aveiani murina kettle afiukauani. Ketle afiukauani vau numa tarimari sebori sebori getatagani. Gari ti aveini giniuni, bema mero keikeiri tari sikuli geagoini, geri sikuri brekfastiri aveini bena gevaisini sikuri. Bena motu bogibogi gaukarana ekorini autu vamoka gaukarari ma atugamagirini. Aveikavini gegu bosaga, gegu baga Gegu koko agabirini bena vamoka gana gavaisini. Vamoka gana gavaisini benamo gatoretarini benamo karava gatutuni gabu gavei segusegu ani. Karava gatutu gosini benamo dogoro gakarini. Gakaririni ekorini, ga bubufitoga gosirini bena gatanutarini, ga iagalagi gosini, gabu ma gauga danu misimisiri ma ginova ginovari ma gakarini. Ga kini gosini bena motu gauvei barana. Bema varo varo neganai, ga varo varoni, bugage varo neganai, bugage ga varoni. Bena vamoka gaukarari be dagara misi misiri tari vamoka gauveiri gaivei gavei gosirini mu garo ga gita ilaila iani bena motu bema ga kwakwani neganai tu mo biku fara farari ga gabini ga gaburini. Karavai ga toretore kaurini ga gabu gosini bena motu gama tanutanu tarini gama nanu maki ga wani be ga tanu tanu tarini bena ga gani ganini. Ga ganigani gosini nanu ga niu gosini bena motu gauvei kuakuari ma ga veirini. Ga vei gosirin taim ga gita ila ilaiani bena lako sirifa sirifari tari ma gagabini gagabini bena gadegoni. Gadego gadego gosini monai ganigani ga kwakwani neganai mogeri ma bosegai ma gagurani toboka toboka misiri gagurani bena gavaisini vanuga gana. Gaiagoni vanuagana gavotuni, ga iagalagi kotunani ekorini bena gavaisini fou bene. Ga iagoni gafouni, nanu gagutuni, ekorini monana ma ga genogoini. Nanu gagutugosini ga genogoini numai. Numai gama votuni benamo guro danu ma ga gabikavini motu lavi daridarina maia. Lavi daridarina gavei gosini bena motu rufirufi gaveiani, ga daridarini ekorini, ma ga iagoni ma gatoreni benamo ta ta numai deidei moge ma gama gekadoni. Gakado gakado gosini bena gavinini ta ta gena. Ga ganigani gosini bena motu gai gema ga tanu tagoni tanu sisiba sisiba, tanu guruga guruga mo gena taimina egabiani. Gena taimina egabiani neganai, ta ta gena erageni egenani be erageni bena motu mabarama lamefa gavei buse buserini bena gagenani. O nega tari tu bema ma gema dabuga ma mirori neganai dabuga mirori mogeri logo gatore logorini. Gagurigi gagurigi gosini mainai vauro vamoka lakari ma gaveini. Bena ga iagoni vamoka lakari gaveini neganai mo seim danuna ma baga veiani maia, baga varovaro gosini baga iagomani lavilavi bena motu bakiragia kavana